Gapano soléér gu kakan go bébang busaha, nukaan silampoor imbi yaŋi éléér; wala néni gafaat nubajé nuŋa go ukan do imbi nak guju guŋanli, gurahuli maal; guyoléni éŋa guñéni béraaw ujulo. Nafa yara gapano soléér yo yayé yaamé babé noli.